<noise> E! Alay izay igny fisokira azy igny da atao amin'gny bouchon eo, atsofoky soa agny fa gny fagnatsofoa azy ahodiky; da igny moa zay spiral igny da mihodiky agnatiny agny. <noise> Lafa mihodiky soa ao amin'izay i da sotomy. <noise> Ahodiky sady misito tegna, ahodiky sady misito tegna; da mipoaky; da misokatsy gny divay.